dengngpes daasika vadi ngives kama duraik dengngpes de ngima chia chung kama duraika vadi ngevelek chia choki chia duraika vakpik chai nge veska de ngia thet sa nge sangarchia, nge sangarchia de sot sa chule sa ngthuchia. Auk ngthuchia da uget ka sengi de ngi chartep sa vangngi, ngichartep sa vangngi de sot sa chlule sa ngia chucha, ngiachu ama nge mangas kama rengi ngiachugi mit mkama agia chlan chia ma sepengi ura macha magth da chule vada sek nge vas kama rengi nge vas kama ringi de sot sa kule achirnas timgi de nge rornachi vekama duraika. Nge ronnachi va kama duraika da chule de nge. Nem nacha ngiachu ama duraik mit kama achgia chlan chai chama matgemanaski ma morki ngiachu cha ve sa kule sa nge ma nge rorth nachama rengi save de ngi nemnacha, de ngi nemnachada sot sa chule de ngima nge venasang ngia tar bese chama chaseng. Nge venasang ngia tar peth kama chaseng ngia tarpeth kama chaseng chiviv doki dung bechia ngi sot. Nge chomar ka da sot mo sa chule sa nge chartep mit nacha, ngi chartep, na valiar, nge chartep ma, ngi chartep nacha mo deva gairong agiarong da sot. Nge char tep nacha mo de sat, sa chule <hesitation> ngechiaru nget semit. Kama sipengi sa <hesitation> ugechiaru nget semit kama sipengi sa <hesitation> nge litchia mudam sa kule sa nge vinaseng sa nge pes nget. Ngaru uget pe kama rineng duraik ma nget nave vaet, chrang ma nget nave chia gungn mit nget de nget da alak. Da cha chrang ma nget nave navet da chairot. Mamar chia koima nge chiavile chiagi, uge velk chia ngaru chai mak pachama muclam du chulaga maulul daka ugema, nge litchiama mudam <hesitation> nge vaska ma dul deva ngarua ma dul pemgadeva ngechia kina na cham ma duruchika avakpe chiade kisnia achla cha ngadarem chia adurachik nave vavet de nget de abes mamar chai <hesitation> achlak nget ma nget nsvr mit gungnmit nget de mamar chia nge tracha de nge <hesitation> ma nge paska da alevar achlaka. Da vabik chia manget nave <hesitation> vavet de nget de kisnia chama aichrot chaima dadanga, de chalan chia vichai de kisnia avema nge chamchaga de ngma as naluver ngma nga churagao, mat nga nge kertap mat ngairo deva gairongairon de unge chia kina na hget <hesitation> var nget va chuk de kisnia achlak nget sa kule sang des ngot avik da achlak da asika ngbes da abes mamar chia achlak. ngas nget klain da achrot ngchaikina klan avichia deva choki kisnia nimo ngedes da mamar chia ngnarichia ngatis kama duraik da amarpes da chlak nget.